<noise> Mam san kɔ'ɔm ŋmaɛ la lotto di <laughs> mam yeti n iŋɛ sɛla de la, mam wan kiŋɛ la zi'an la puan ta to'e n ligeri la. Mam san to'e ligeri la ba'asɛ, n wan tari di kule yire, ta zi'ire la n yire duma, n pɔga la n kɔma, ti tu sɔsɛ bɔkɛ tu yeti tu dikɛ lagefɔ la iŋɛ sɛla. Di san dɛna la lagefɔ n de lage-keko, tu wan bisɛ zi'an da gee pɔsɛ mia, se'ere wan basɛ ti tu tara yire tumiŋa ŋmi'ira nyu'ɔ ti tumam yire ŋwana ti tu da, bii mɛ.